אַוַּל חַאגַ'ה נְחַאוֶול נְפְהַם לְעָאלֶם אַרְגַ׳עְת לִיה، כִּיפַאש כִּיַעִישוּ נַאס، אַשְנוּ כִּיַאכְּלוּ כִּיפַאש כִּיתְכַּלְמוּ، מַנְבַּאש מֻכְתַלֶף בְּזַאף וּנְתְצַרַּף בִּחְ׳דַר בַּאש מַנְתִירְש שַכּ، נְשַארֶכּ לְחְיַאה לְיוּמִיַּה דִיַאלְהֻם، וּנְעַלְּמְהֻם שְוִיַּה מִלְמַעָארֶף לִעַנְדִי، בְּלַא מַנְעַ׳יֶּר טְרִיק בְּזַאף، וּנְכְּתֶּב מַאשִי פִּמֻדַכַּּרַאת، בַּאש אִילַא רְגַ׳עְת פַלְמֻסְתַקְבַּל נְכוּן גְ׳בֶּת מַעַאיַא קִצַּה תְסְתַאהֵל תִתְקַאל.